Pues juech dun may tokatyë mokoxkë hora, madax hora jadun dun may porque tum xajpëch kabë tokatyë nyëbadëy mau y pues jue dun jya nakutujtë tuktuk hora jadunt's nëkë jë mabë jadun du nyakutujtë.